मेरिन् अनिमल्स् हेरि पोरि जै, मेरिन् अनिमल्स् जो जुने मने गान् गै, हेतु परे हेरि कि कोइ दोल्फिन् पोरि जै। दोल्फिनोन् मने कोइ जो सवत् के धुनिअ गान् गै, हा जुने हगरोत्तके, हगरोत्तक मने हेरि मसत् सवत् के धुनिअ मने दोल्फिने गै। सेहोन्ते हेतु गान्तु, गान् नहोए हेतु पिसे, सेहोन्ते हेतु तनेके मने हेरि कोरि किने, जनेको हबसु लेइ किने, निजोर् मने हेरि कोरे, निजोर् लोगत् कोथपते, जनेके अमि एत कोथपते असु। एतु तु, एत मने मोर् पिनेपरे कोथपते असु, मने तु एतु रेचोर्दिन्ग् कोरे असु, बकि एकु कोरन् नै। ते अरु एतु, एतु तु कोइ दिले, एतु किओहोक् काने, सेहोन्ते तने कोरे। अरु असे, व्हलेस् असे, ब्लुए व्हलेस् असे, सेहोन्ते जो मने, तिमि मस् बुलि कोइ ब्लुए व्हलेस् ओक्। सेहोन्ते जो तनेके धुनिअ दोलि हबसु लेइ हेतु, निजोर् मने हेरि कि कोइ, काने कोरि बो काने तने गै। निजोर् मने चोम्मुनिचतिओन् बो काने, कोथपते बो काने हि होते तनेके गै अरु।